هتئا حاجه مهمه بالنسبة لي ولكن هتفرج على العالم كان عامل ازاي ئبل التطور وئبل كل حاجه حصلت فيه لأننا دخلنا في تطور تكنولوجيا عالي جدن فأظن أن تبقا حاجه كويسه وأفهم ايه يوصل العالم للتكنولوجيا دي